<hesitation> Machine fanasa <hesitation> enta koa zao <hesitation> mitovitovy am'zay avao koa i ajoboky agnatin'ny <noise> karazany hoe cuve koa zany le enta de asia ranon-tsavony de misy machine manasa azy koa, de <hesitation> manondraky rano azy maray be koa mahafaky an'iregny loto regny koa.